କାକୁଡୀ, ଟମାଡ, ପ୍ଯାଜ, ଧନ୍ଯା, ଦହୀ, ଲୂନୋ, ପକାଈ, ଦଗୂ, ମିକ୍ସିଂଗ କରୀ, ପୁରା ଘାଂଟୀ ଦଵା। ଟମାଡୋ ଗୋଲ-ଗୋଲ କରୀ କାଟୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କର ଦଵା ପୁରା ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ। କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ। କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ ଗାର୍ଲିଶିଂଗ କରୀ କୀ ତାଓ ପରେ।